Hp juga mane ma o kia ma manfaat dema mudarat atau ma dampak negatif demena, nako ma manfaat mane kan harus wo si wa- wa dotoko nanga wo si demo nanga ngo- ngowa kika generasi ika bahwa o kia de <hesitation> o kia hp atau <hesitation> telpon mane ma o kia ma manfaat manege bisa wo komunikasi de nyawa, mane nanga doku oka dalam negeri sampe luar luar negeri, manege memudahkan berita berita ma yang terjadi mane oka de luar negeri bisa ange mane wo si odaka de wa nako, manege ma kemudahan. Loduru ma dampak negatif manege kia bisa nanga o kia nanga ngowa ngowa ka manege jo ketagihan oka, bisa gem, kia gem permainan jo sidogo ja ngaka jo to mina ma ka jo jo kia ka manege bisa ma jo ma dotoko ua, jadi manege bisa manga o kia manga pelajaran bisa o kia ja- ja lewati ja <hesitation> o kia bisa ma dampak manege jo bodoko.